දන්තාලේප පාවිච්චි කරන්නේ <hesitation> කුමන අරමුණ සඳහාද කියනකොට නම් <hesitation> ඇත්තටම කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ඒක ඉතාමත්ම සරල දෙයක්නේ <hesitation> ඒක පාවිච්චි කරන්නේ <hesitation> දත් මදින්නේ කියල. නමුත් ඒකෙන් <hesitation> තව තව ප්‍රයෝජන අපිට ගන්න පුළුවන් <hesitation> විශේෂයෙන්ම දන්තාලේප <hesitation> අපි දන්න විදිහට කඩල ඇටයක ප්‍රමාණය අරගෙන <hesitation> අපේ දත් බුරුසුවට දාල <hesitation> එදිනෙදා <hesitation> අපේ දත් පවිත්‍ර කරන්න තමයි <hesitation> දන්තාලේප පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි <hesitation> අපේ අත පය පිළිස්සුණොත් <hesitation> ඒ කියන්නෙ අපේ ශරීරය පිළිස්සුණොත් <hesitation> ඒ පිළිස්සිච්ච තැනකට දන්තාලේප ස්වල්පයක් <hesitation> ආලේප කරොත් <hesitation> එයින් ඒ දැවිල්ල <hesitation> ගතිය අඩු වෙනවා කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි <hesitation> අපේ හමේ <hesitation> අඳුරු ස්ථාන <hesitation> ටිකක් වඩාත් සුදු කරගන්න <hesitation> මේ දන්තාලේපත් එක්ක <hesitation> වෙනත් ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා <hesitation> හදාගන්න ආලේපයට පුළුවන් කියල <hesitation> බොහෝ <hesitation> ලස්සන වීමේ රහස් උගන්වන <hesitation> අය කියනවා. ඉතින් එහෙම බලනකොට <hesitation> මේ දන්තාලේප වලින් කරන්නේ දත් මැදීම පමණක්ම නෙවෙයි <hesitation> ලස්සන වීමත් කරනවා.